<hesitation> Izy koa koa izy koa lako koragniny, misy lako an-dragnomasigny misy lako an-dragnomamy, an-dragnomasigny misy karazagny lako marobe fa za tsy mahay hoe ino ino ino aby de an-dragnomamy koa misy karazana lako maromaro, de araka ny vinavinako, izy koa atambatra izy jiaby zay mety magnome eo amin'ny karazagna lako dimampolo na latsaka kely eo na efapolo eoeo.